Omuntu yaanaakura yaakura, amagara garaguma ahaakuba harazamu ebintu by'okuza kuronda omushiija, yaamara nawe akunageho, oze kuzaara, ebintu byona bigumire kimwe. Hariho n'okuza kuronda emirimo waamara kubona omurimo obumwe gukyabuzire hariho okureeberera abaziire, nabo baraba barakubaraho baakushashurire fees, omare kwega torenda kugaruka mu ka ahaakuba oraba oramanya boona niiwe batiireho amiisho mazima woorakora, ebintu biraba bitanguhi, wooryo omwana oraba oineyo ab'okukureebeerera okiba otiine esente oteera esimu oti haza maama, taata naaniinyendayo aka sente aka bakuhe, konka waamara kukura, niba nibareeba hati ori omuntu muukuru nabo biine kuba barakushaba sukaari, omwonyo, oze omu maka hariyo enkoni z'abashiija byona tibyanguhi.